راح نقول لك يا صاحبي كيف تعلق اللوحة في خطوات بسيطة، أول إشي تشوف تلك اللوحة حقمها أدي إيه ونختار الحيطة المناسبة والزاوية المناسبة حتى نضع بها تلك اللوحة، ونحدد ذلك المكان ونأتي بالمسامير التي سوف نعلق عليها تلك اللوحة، ونذهب إلى الحائط ونلزم تلك المسامير بميزان مياه مستوي، ثم نقوم بالمطرقة بضغط المسامير في الحائط ثم نعلق عليه اللوحة وتكون في المستوى المطلوب.